Allor, quann s' parl 'e magnà p' fortun putimm dicere che 'a Campania, Napl e tutt 'e zone vicine, nun tene niente 'a invidià a niente e nisciun. Mo si parlamm 'e Italia in generale si magna buon a tutte parte, però s'amma dicere 'e cose come stann 'e regioni addo s' magna meglio Sicilia e Campania tutt 'a vita. 'O a nuje che che ci manc? Antipastini sfizios, 'e primi, pesce, carne, 'o ragu, <hesitation> 'o spaghett cu 'e vongole, 'o sicond 'a frittura, tutt sti cose accussì 'o babba, 'a sfugliatell, e che c' manca? Ceh tutt varietà che, che <hesitation> 'anno dato luogo in Campania e mo s' magnan p' tutte parte. Però se aggia scegliere proprio 'e piatt meje preferiti d' 'a tradizione ij vag ngopp 'a past. 'E primm p' forz. Chell ca m' piace chiù a me in assoluto è pasta patan e provola. Chella'llà soprattutto 'a vernata, pecchè pò quann abbij a fa caver pur addo 'a preparà nun è 'na cosa comoda. Però quando s' fa 'a vernata già abbia a fa nu poc chiù fridd, cu chella'llà t' scass subito. Mo ij stong 'a parte 'e copp, stong a Torino, so tutt guagliun che magari nun hanno maje mangiato e quindi quando tengo l'occasione, facimm 'na rimpatriata 'a casa mij, sett, otto, dieci cristiani. C' mettimm a tavola tutt là e preparo tutt cos ij. <hesitation> 'O fritto, 'na tagliata mista, là cipolle, sedano, carote buttat dint 'a pentola, nu poc 'e patan <hesitation> cipolla a volontà. Poj vuttamm 'a pasta. Ovviamente sul pasta mista d' 'a Garofalo e <hesitation> s' fa vollere tutt dint 'a stessa pentola, cu l'acqua cu 'o brodino, acqua e chell che si pò mettere. <hesitation> E poj ci sta, ci sta chi c' 'a mett e chi nun c' 'a mett, 'o poc 'e pomodorino e giusto p' ingrassà nu poc 'e pancett. 'A pasta cu 'e cinc P infatti si chiamm. Pasta, patan, provola, parmigian e pancett. E accussì c'arrecreamm tutt quant. Nu piatt accussì t' fa sta buon, t' fa durmì tranquill 'a sera e è insuperabile. Nun c' sta niente 'e meglio. Pò essendo 'e Agerola che comunque è famosa p' 'e latticini, p' 'o fiordilatte, 'a provola, quann arriva 'a provola da giù, dint 'o pacc è incredibile. 'A prima cosa 'a fa è 'a pasta patan e provola. E poi invece che nun so proprio bravo a d' 'a preparà, ma chell quando sceng abbasc e truov 'a famiglia mij, c' sta 'a signora che m' 'a prepara, 'a parmigiana 'e mulignan. 'A parmigiana 'e mulignan che pò quann uno, pò 'na bella frittura che 'a casa s'adda fa. E <hesitation> chillu'llà penso che è insuperabile, chi <hesitation> quann arriva 'a stagione che c' stann 'e mulignan. 'Na bella frittura dint 'a l'uovo, pecchè poi ci sta chi 'a fa fritta dint 'a l'uovo e chi nun 'a fa fritta. Chi <hesitation> 'a frie senza mettere l'uovo e quant'altro, però secondo me chell è 'a cosa chiù bona. Poj uno pò dicere pur accussì m' magn nu poc 'e verdura, ortaggi e t' fa 'a, t' fa sembrà che t' staje magnann 'na cosa chiù salutar.